Yo creek que neek' antes wila mood ja're' pero ro'na tii tah cha mood ron'a tii re' la tecnología demasiado na rikamaj y tah mood nqawii' sin tecnología porque sino tah modo nqab'anam comunicar qiib'.